gott kvöld þetta er saga um samfélag þar sem konur eru einnota og er ýtt til hliðar

þegar þær ná vissum aldri segir Elva Ósk Ólafsdóttir sem fer með aðalhlutverkið í leikritinu

verkið er byggt á samnefndri skáldsögu Kristínar

Ólafsdóttir semur leikgerð og Hilmir Snær Guðnason leikstýrir við litum á æfingu þetta er spennandi þetta er kvennasaga það er gaman að glíma við það

er fjórða skáldsaga Kristínar Baldursdóttur sem ratar á leiksvið Mávahlátur var sett á svið í Borgarleikhúsinu árið nítján hundruð níutíu og átta og síðar kvikmynduð og fyrir fjórum árum fór leikgerð byggð á Karítas án titils og óreiðu á striga á fjalirnar í Þjóðleikhúsinu ólíkt þeim gerist í samtímanum en sem fyrr eru konur og hlutskipti þeirra í forgrunni ég leik flóru Garðarsdóttur hún er menntaður kennari og

bókhaldi í krísu í lífinu og fer vestur á firði og kynnist þar mjög áhugaverðu fólki og í gegnum það fær hún aftur trú á lífið

ég leik stelpu sem heitir Joanna og er frá Póllandi vinnur í fiski þetta

kynnist henni og hjálpar henni úr erfiðleikum sem hún er í draumur hennar er að vera söngkona þannig að hún syngur íslensk ljóð en með pólskum hreim

það er búið að vera mesta vinnan

finnst þér vera kjarninn í þessu verki svolítið

vera tabú í þjóðfélaginu það

er þegar miðaldra konum finnst þær vera

það hefur aldrei mátt ræða um það mér finnst Kristín vera að fara þar inn opna á þá umræðu sem er mjög gott nei neineinei flóra mín af hverju ekki kjarninn í þessu verki

fólk hjálpar sér og öðrum í leiðinni þarna kemur flóra út til óskilgreinds bæjarfélags úti á landi svolítið beygð hún fær tækifæri til að hjálpa ungum stúlkum sem eru í hálfgerðri neyð þær langar að syngja og hún hjálpar þeim með framburðinn þannig að þarna hjálpa allir öllumm að vera stærri og betri manneskjur Þórisson markéta sem er tékknesk hefur búið á Íslandi undanfarin ár en hlaut Óskarsverðlaun árið tvö þúsund og átta fyrir lagið

við byrjuðum á því það voru svona íslensk

frá svona átján hundruð og níutíu okkur voru gefin fjögur ljóð sem við þurftum að semja tónlist fyrir flutt í leikritinu við erum búin að taka þessi fjögur ljóð og gera nokkuð nokkuð mörg lög

sat við píanóið að búa til tónlist við þessi fjögur ljóð þú ert

og getur væntanlega valið úr verkefnum um allan heim var ekkert mál að semja tónlist

á litla Íslandi nei ég hugsa alls ekki þannig um þetta mér fannst

fá svona tækifæri að vinna

Snæ og öllum hérna í Þjóðleikhúsinu þau eru búin að taka okkur rosa vel við höfum ákveðið að hafa þetta svolítið fljótandi svipmyndir úr

sem leggjast saman í eina sögu og þetta verður pínulítið ef ég á að segja eins og þættinum er þá lokið í kvöld við minnum á menningarvefinn ruvmenning punktur is veriði sæl